Läätsi tulõ kiiväh viih hoitaq nii umbõs katskend kooniq kolmkümend minotit. Sis nä lääväq ilosahe puh- pehmes. Ja sis või sinnäq pandaq sibulat, tomatit, määnestki joba valmis kastõt. Ja veidikese viil havvutaq ja omgiq valmis kah.